ايوة يا جماعه أنا أملك مشاعر والله ، اعملكم اختبار يثبتلكم أني املك مشاعر، ولا أنا أملك ايه دلوكيتي انتوا حد مبلغكم اني بشتغل بالطاقه الشمسيه ولا أية ؟ ولا يمكن أنا ماشيه بالحجاره ،ماشيه بالحجارة أنا ؟ ولا يمكن أنا عندي زمبلك ...ممكن والله يكون عندي زمبلك